Më pëlqejnë vezët e rrahura. Duhen pak minuta për t’i zinj dhe mund t’i personalizosh me përbërës djathi ose perimet.